Stupé ën lavandin al e 'na coza bastansa semplice secund mi, cun l'atresadüra giüsta riese a felu, se no a i sarìa ün aut sistema, cum a dizu, bicarbonato, bicarbonato e azil e acua cauda, a dövrìa a dövrìa esi ën po pi facil parei, però a ie l'atresadüra giüsta për felu